Leddi Sirelanka ni leddi on ndi ɗoo n ha nder Africa, leddi on jee ɓe ɗon mari himɓe ɓale'en, ɓeɗon fifiɓɓe, ɓe ɗon jaha leddi fiɗa kuujeeeji ladde ɓe wara ɓe wula ɓe nyaama, ɓe ɗon mari nyaamndu ɓe ɗon mari ndiyam, ɓe ɗon mari baafe ɓe ɗon bo rema soosay, bana gawri, maaloori, matiyari ɓe ɗon nyaama.